Pues jayoyë ëch mëj met's tëkëk mëjk yë queso ni'xä xi'i yë queso crema, xi'i yë queso doblre crema, xi'i yë quesillo, xi'i yë queso fresco, xi'i yë queso selado salado yëyë ajtyë i'ixë, mëdyë mas jëxpë o mëdyë mas kumapyë yë bi'i queso fresco madyë bi'i ka tamsë.